أحسن شي أبدا فيه يومي هو إني <hesitation> وجبة الفطور صراحة ما أفوتها، إذا فوت الفطور دايماً ألقى إنه مزاجي كذا ماني مرتاحة ومزاجي معكر وكارهة اليوم وكارهة الحياة، أما إذا أفطرت بالنسبة ليس أكون بدأت يومي فعلاً بعد وجبة الفطور صراحة، فلذلك أحب أبدأ بالفطور بعدين أبدا أسوي التزاماتي اللي وراي كلها، إذا ما أفطرت خلاص ما أعرف أأدي يومي كويس.